Tee peekaba tei ummeng tang awa awa tabuai nalo elo peekamba ningi simalawai, tande alala teng ule ledi alawai tei peekamba kolos naba nalo kolesi alawai. Kolesi alakolo teng baket nauko loida kole ula teng ndo go nabalawai, nabalala ule teng ai ummeng sopu loida, sop mo uwai maka omo loida naba teba ledi uwai sikso tewa gawalala teng baket ukauli ndo go wepalala ule teng ummeng meeke sopue sopu sopuma baket ko kole uma ule omo loida napo te enangbuai lola uwai, lola ula teng tee enang oga sopue luunisi nambo kame ula napo teka enango omo ko enangbukolo squeezing bukolo teng napo lama asialama teng oi enangne siksoke napo enangbuma angaga enang siksoke luu siksoke luupuma napo enangbuai. Teng teketai tewa ningi sialama awa ouwai o nee ngang peekaba tamba meeke nelakapali teng osino ukawi popalala laini pa- takebula ule palu ai tangkebuai teka takei kaposi owainang mudekina owainang awa oula awo ngang peekaba eng kaposioi napo inobukolo <noise> anga peepo tambo tambeng kolesi alawai anga pawango kuuno kole ula inobui kole uwai. Kole umma ule ai mangibukolo kolesi alawai.